Ny lafaoro moa zany de fo- fomba filà an'io presque ataontsika zany hoe iny zany fomba fiketreha gâteau e. De amin'ny alalany koa zany afaky iketreha hena koa zany lafaoro ataontsika hoe akoho. De igny zany mba magnama- masaky soa azy mba tsy may, mba tsy hirehitsy ataontsika hoe miketsiky amin'ny vilagny de hoe may na mirehitry de tsy azo hohany. Fa igny lafaoro ndraiky zany avantageny de hoe afaky iketreha koa izy de mba tsy mahamay koa mba mama- mba mahasoa sakafo zany e.